Për preparè culasiun, për fe lë yogurt l'ai pìa lë yogurt dal frigo, l'ai bütalu ën 'na ciotola e pöi zura l'ai bütaie ël muesli përché al e bastansa facil parei. Ël lait dë me fiöl ënvece l'ai pìà ël lait sempre dal frigo, l'ai bütalu ën 'na ciotula e pöi l'ai fala scaudé sël gas e l'ai giuntaie co ën cicinin dë cacao parei a i pias ën po dë pi